Gny avion amizay misy any le elany regny, da misy motera mihodina amy regny, ah misy elisy mihodina agnatin'ny regny zany, miho- magnotakotaky gny rivotsy sahala amy gny voro mitily io. Da misy motera vatany be amizay mibata anazy hampiakatsy anazy megna ambony igny. De mila mandeha mafy mazava hoazy izy amizay mba tsy ho latsaky tsy ho very gn'équilibrany tsy ho voasoton'ny gny tany izy amy gravité sy ny tariny. Igny mibata anazy sy gn'elisiny igny amizay koa mitazo anazy megna ambony egny aby mihotakotaky.